A'ngo nuguan' nan mi si chii kwenta ñan oo' kuman ñan nitaj si oo' kuman, run' bin riki 'ngo hio' riki nin' hio' nan ta ba taaj hio' ro', ni o' ra'ñanj kuman ni ñan o' ra'ñanj kuman ni hio achij nna hio ri' nna fuersa, ni achi ni riñan nitaj kuman oo' ni ba nako hio'ó ni araj nej sí ti'ní sij, ni na'bbe kooj na'bbe kachira' akuan' nna lí taaj ni toj si ngaj maan 'nín riki hioó, ni re' man ni itaj nna ni si 'hiaj sí bin si ta a' kanao' sij kuman ro' ni kununj sij, ni ta chiñan' kuche hioó ni kingaj 'hio bé tan ni kunun sij, ni ba taaj si 'hiaj ra' un kuman nane ñan ao' kuman nukwi ni ñan ao' kuman nanee ro', si ñan achij nna lí ni aran' nna 'hia aninj nin' nna aninj nin' koj netan lí 'hia, ni na'bbe kooj chej kachij nna ta bin si o' sañunj nna o' sañunj riñan sí' nej o' sañunj riñan hioó, ni si 'hia min si riñan kuman nane ro' ni añanj ni re' nin' rasun ta 'hia, aran' nna ni anínj china sij ni na'bbe kooj chej kachij nna, bé ta ta'nga ta 'hia riñan' un' run' bin tiempo ahiu hiu hiu 'be' ñan namin nuhuij ahiu hiu hiu 'be', ni si 'hia min si re' nna nako nna 'hia ni na'bbe kooj chej kinari' nukuaj nna kaan, ni kachi ta run' min ra nej si tooj tan sí china ta si ta bin si hio' sañun nna hiu hiu 'be', ta riñan nna si nako ni'inj ni na'bbe kiri'ij fuersa kachi.